بالتأكيد الأرجام من صفر لخمستاش بترتيب عشوائئي هيها أربعة اتناش واحد تسعة ستة صفر ثلاث اربعتاش اتناش سبعة إداش عشرة ثمانية تلاتاش خمسة.